Samung tangna bagwi nangkukmani manwirok tubuna nangnai. Ani samungni ID chabi tei phone bai baksa bag eba briefcase tubunai. Kaisa laptop charger swijak buk tei pen samung tangna bagwi chubachu khlainai. Plan khlainai eba khlaina nangmani mung bwtang ano swkang swkang khlaiwi mano. Ang no twi bottle tei hamya wngwi tongna bagwi tubunai. Nangkhe ang maichu eba chamungni bagwi rang thumbai rwnai. Cash eba card tongnai wallet bai ang rang kharwi mano hwnwi swngwi mano. Ang tangkhor ni bagwi nangmani richum kannai tei paraumbrela eba jacket kannai abo jorani bagwi. Headphone tei book no twiwi samung tangna bagwi kaham wngwi mano. Kaham khe tiyar wngwi tongkhe samung salno kaham khe tei kaham khe khlaiwi mano.